Eka, karaza biby efa nananako tamin'ny androm-piainako koa izañy a! Amboa miaro saka <hesitation> ino koizy ty? Akoho, gisa, ganagana, bitro, <hesitation> ndraso eky fa mbola <hesitation> perôke iñy. <noise>